මිනිස් ජීවිතයක ඇති වටිනාකම කුමක්ද කියන ප්‍රශ්නයට නම් <hesitation> මට දෙන්න තියන උත්තරය තමයි <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> මිනිස් ජීවිතය කියන්නේ <hesitation> ඉතාමත් ම වටිනා තෑග්ගක් විදිහටයි මම දකින්නේ. මොකද <hesitation> හැම කෙනෙක්ටම මිනිස් ජීවිතයක් ලබන්න <hesitation> ආශිර්වාදයක් නැහැ කියල මට හිතෙනවා. ඒකනේ අපි <hesitation> සතුන් මිනිසුන් කියලා දෙගොල්ලක් ඉන්නෙ. ඉතින් අපි <hesitation> සතෙක් වෙන්නේ නැතුව <hesitation> අපි මනුස්සයෙක් වෙලා තියෙන එක ගැන <hesitation> ඇත්තටම අපි ගොඩක් කෘතඥ වෙන්න ඕනෙ. මොකද <hesitation> මිනිස් ජීවිතයක් ලැබෙන එකෙන් <hesitation> අපිට <hesitation> සතුන්ට කරන්න බැරි බොහෝ දේවල් කරන්න පුළුවන්. අපිට හැඟීම් දැනීම් <hesitation> අනිත් අය සමග බෙදාගන්න පුළුවන්. අන් අයට උදව් උපකාර කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ජීවිතයේ බොහෝ <hesitation> දේ අත්දකින්න <hesitation> ඒවගේම <hesitation> ජයග්‍රහණ ලබන්න <hesitation> අසරණ වුණ අයට පිහිට වෙන්න පවා අපිට මේ මිනිස් ජීවිතයත් එක්ක පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක කොතරම් වටිනවද කියල කරන්න බැරි තරමට <hesitation> මේ මිනිස් ජිවිතය හරිම වටිනවා. විවිධ ආගම්වල <hesitation> විවිධ දර්ශන වල <hesitation> මේ මිනිස් ජීවිතයක් ලැබීම කියන එක කොච්චර වටිනවද කියන එක පැහැදිලි කරලා දීලා තිබෙනවා. නමුත් <hesitation> අපි තේරුම් ගත යුතු දේ <hesitation> මේ වටිනා මිනිස් ජීවිතය අපි රැක ගන්න ඕනේ කියල.